أحسن حاجه تنهي بيها يومك ان انت تقول الأذكار <noise> وتصلي الوتر، ركعة الوتر مهمه جدا، وتنام كدا قبل ما تنام تفكر مع نفسك شويه انا عملت ايه النهارده، طب انا محتاج أعمل ايه بكره، لوقتك كدا يعني تاخد شوية وقت صغيرين عشان تراجع نفسك فيهم وتشوف اليوم اللي عدى دا ليك ولا عليك.